ما بسوق <hesitation> العجلة، احسن امشي <hesitation> بالاقدام الزول بيمشي- بكون رياضة لي جسمك و بكون استفدتي منو احسن تتمشى بي رجلينك، احسن من تركب- العجلة.